Na teitei roho a bera, bakubaku rakaha, evehe a bakubaku vai a aan aan ava rakaha. Peho taem ena nao vai tahi me- mepa nao hae vai teo sinivi tena potee tenaa na pa pita na pa hua. Nao vai ei o potee tena taurun vai, na pa sue "eh na hata vai rehe" na pa sue nehe "ahaiki na toro pita." Na pa pita tea masi, na pita pita pita pita bakubaku noma pete vai ei, a bakubaku noma kooi ei gereta ana na pa sue "eh havevo rakaha?" E bakubaku pa sue "nana rake nom a- a tabaan a mataa." Mepaa sue "ena tabaan a mata ge ahiki?" Me bakubaku pa sue "eh ean a taban a mataa rakaha na toro aan koa van." Na pa sue keve "ean a vai vana nom a nana nare noa roputa apa noma vaha dia na mate nom, a vano guna vaha mau potee tena, o makaree tena pa noma vaha, noma va ei, ora pitina pitina tei batana, goa tea ra pirahi Peha vana, peha vana ei e- e bakubaku naaba vai ei rosin vai ei na gono koa o makeree tena na paa spiti murina eve. Na paa vakakao vakakao vakakao vakakao vakakao vakakao vakakao vakakao nao ei e puisi sue ki vai bene na ean toro pita pete na paa nao meori pa nao- meori pa nao. Nao vai eis nao vai ei e bakubaku rosin vai ei, meori pa rosin rosin rosin, ena vakakao pete vai ei. Vakakao nao ei ena gono koa makaree tena asun rapa teme a he eve napa asun eve. Asun a kabara koa vei, ava vai eve na pa noma vaha- na pa noma vaha inu, a rava mosmos eve vai eve na pa vabete eve komana o hoi na paan vasibono eve. Vasibono vae vuru eve o kaan sumeke noma vai, na sue kivai bene ama kaan sumeke "ean toro noma ean remaa haihai ana teama ean ena na nagunagu nom tea ann vakavara ama bakubaku vai ei, a bakubaku vai e beera sana na sabin vakavara haanom eve, eam toro noma vaha ean reema aan vakavara eve, Ena nagunagu vai, komana pupu pinopino vai tea ann." Me kaan sumeke pa sue "na mana nana deema eve re gono koa e re ann." Me kaan sumeke pa sue "bara na mataa nana eam toro dee koa mae re aan." Meori pa nao- nao, nao vakavara vai e sumeke he sue venei "eam toro nao koa eam re no aan eam vakavara ama kaan sumeke eam re nao eam re gono koamaa eam re maa aan eis ei beori nao, beori nao tea aan ean toro kikira bata ori beori ann batari eis." Eve eam o kaan sumeke eam toro vabate vamata ama sinoo vai beam aan vakavara maa bakubaku team toro vabete vamataa maa sinoo maa kahi sa isi haari tome aan vakavara maa bakubaku team eam toro vabete vamata.